Min kaa jimi fuu Gambari ɓurmi yiɗde, walla jimmi arandeeɓe ɗii. Hoɗde hoddu, sabi hoddu yottaaki ko mbamaa, yotaaki ko kinnataa aɗe fitoo, a hinnoto aɗe fooɗa daande maa tan, walla saatuuji sereendu duu ana welli.. <hesitation> ɗun woni sii amen, jimi sii amen. Ɗun woni ko min tawi. Ɗun waɗi minka kañun njimmi